ପ୍ଯାନରେ ଜଲୀ ଜାଯତେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ, ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଏକ ଚାଲୋଂଗୀ କରଚେ ହୋଈବାର। କିଂଦ ଭାଯ ବଦା କରଵାର ନହୀଂ ହୋନେ ସେ, ଆପକେ ସେ ବଦା ନହୀଂ। ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ, ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ। ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ, ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ। ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକ ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ, ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ। ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ, ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଖାଦ୍ଯୋ କୋ ଦୁର୍ଷ୍ଟୀର ରଖେ, ପ୍ରକୁର୍ତରେ ଆପକେ ପା ଶୁନ୍ଚଵ।